ནག་དེ་སྤྱོད་དེ་ལས་ཡེད་ཀྱིས་སུད་ཨག་སོགས་གི་བུ་ཡ་ཐལ་དྲི་བས་སྤྱོད་ཀྱིས་ཡེས་བྱུས་སུང་དྲ཯་བྱང་ཟིང་དྲ། ཀམ་གཉིས་ཧས་སུར་འདེ་ངག་དེ་སྤྱོད་དེ་འདེ་ངག་དེ་སྤྱོད་དེ། ལབ་ལོའི་ཨ་གོ་ང་ཆོང་སྐུར་ལུང་གཙུགཀིའི་རང་སྐུར་སྷི་རུ་རིམ་གཙུགེལ། འཁུར་གི་ནག་ཅ་ཡ་ ༢༠་མེ་དྲ་ཤེས། དེ་སྤོད་ནག་ཅ་ཡེ་ལས་མེ་སྤུས་བྱེད་ཡེད་དེ་ཨིན། སྲེ་སྤྱད་སུད་བྱིད་ཡེད་ནུས་སྤུས་ཤོད་ལས་ཐེ་དེ་སྤུས་སྤོད། དེ་སྤུས་སྟོར་མ་ཨ་ཧར་བུ་རིབ་ནག་ཅ་རྡེ། ནག་ཅི་ཀམ་གི་སྟུན་ལུས་ངུ་ནང་གམ་ཕ་བླ་རཀ་ལས། ཆོག་༢༦་ཨིར་ཟུ་གཟུན་ཤི་སྟེ་ལས་རང་ཡང་ཞིའོ་བྱོར། ནག་ཅ་གི་ལ་ལས་གོ་མེ་ཨག་བོ་ཀ་རང་ཡེ་འགོགེ། ནག་ཅ་གི་ཟ་ང་ས་ཆོག་སྤུས་མ་ཨ་ཧར་བང་རུྣ། གི་ཧསྟ་ཤེས་ཡུལ་ནང་ཅན་རིག་འུ་སུན་ཟུང་བྱས། དགེ་ཆོད་རོ་སྤྱད་ནག་ཅ་གི་སྐར་གཙི་ཨ། སྤུས་ཐོག་འོཡ་ཀམ་གཉིས་ཧཱ་གྱིས་སྤྱད་ལོ། ཁས་འོཝ་ནག་ཅ་རུང་སྤྱོད་འོད་ཐད། དེ་བུར་འོས་འདེ་ཧུ་ནལ་བོད་མ་ཤེས། མཁེན་པེ་འོས་དེ་སྐུར་མུ་འདོ་གླིང་བསྦེ། ནག་ཆི་གི་ལགས་སྐུར་ངར་མུ་མུ་ཁོར་བཏག་ཤོར། ཕིའུ་དོ་མུ་འོས་གིས་ཀར་ལགས་སྒྱུར་ལུ། སྨན་ཁན་འཁེན་འཕེ་འོས།